Eey won liɗɗi ƴuufnoojo ko'e mun en. <hesitation> ɗi njarata ko ndiyam haa reendu ndu heewa mbele ko yiɗi ñaamde ɗe ko ronka moɗde ɗi, tawa ɗi mawɗi, ɗi ɓuttiɗi.